Oime mopetei iembei rupi oguata rangaguava jaeko zapatero jei superaiva jokuarai jae oajaete i iarambo rupi yaesaiñoko oguata oveve rangaguako oguata i iarambo jaema yande amoguepe yande yae apicaveveveko yae supe avionvionko erei kirai ndipo kua ogueyi i iarambo rupi jukurai oiguata